Al e mei andé senti ün concerto, ün incontro sportivo a volte a fa mach ven-i ël nërvus perché magari ten-e për 'na scuadra e pöi vëde ch'a giögu mal e alura t'ënrabie a t'munta la flin-a, mentre la müzica s'a t'pias a t'rilasa, ses trancuil, magari t'agite anche ën poch, ma divente pa nërvus